A tsakitsaky laniky isan-kerignandro <hesitation> eo amin'ny kilao araiky eo a- akoho <noise> poulet de chair zany ny tegna laniky.